Sarotsy agnamiko ny havandy fa ny momba any raiky toy aloha tsy da haiko loatsy fe ko raha fanaova fanapia hamaqmdoa zay ny asany io.